و الله أختار إبن سينا لأنه عالم كبير في الطب و الفلسفه أستمتع بالمحادثه معاه عن أفكاره و أسلوبه في الحياه أتمنى أتعلم منه أكثر من العلوم و كيف كانت أفكاره عن الصحه و العلاچ بيكون عشا مثير و منه فايده.